Bombica, trileqe, revani, bakllavë, tespishte, sheqer pare, tiramisu, torte me molla, kadaif, keks torte, puding, parfe, krem karamel, çokollatë me lajthi.